Ngat na tye kï anyuth më awöna öpïö, ëmïö daktar ngec ëk daktar obin ökwany oter opim awöna mërë.

Kwan obedo gin na bër mïö ngat acëlacël ngeo twërö mërë. Ëka kede bed cïk tye, kede bed ngölö köp tye nwongo ngat acëlacël ngeo twërö mërë.

An myero alwök cïnga tyën adek, ï nïnö acël kï cabun më gwökërë kï two na makö dhanö kabedo na papath.

Pacöna onwongo gïnï bër ka kwan kï pacö na papath pïën jö nökënë ni, tye gïnï ökwanö, jö ökënë düö ötöka, jö ökënë obedo jö agedo, jö ökënë obedo jö anwongo komgï leng rukere gïnï, jami tye pargï, ögërö udi, co öwëkö jö apacöna önënö koth gin nön tye nï tye na bër.

An amarö ruko böng na boco pïën inwongo umo koma kiduc na bër amarö böng na boco.

An atio kï cïm karë kï karë tëk ëgö cïm botha ëka atio kï cïm wëkö kita myero atï ködë ba aromo akobo kara nwongo atio ködë karë na pol.

An amarö winyo wer lëga pol karë ëka kï wer më karë na cön

Gin na myero ëtïm ënë më nënö nï ekelo cem na möc möcgï bëcö na mïö athïn camö na calö öranga kwon abir ëk ömïï ögëng kï madhö nyüka ëk ënën nï athïn ocemo kodiko, athin ocemo kiceng ëka athin ocemo kothyeno manön bino gëngö önwëng pyër.

Gin na an acakö tïmö më acël k'aco acoa myero alëgï, ka alëgö cë dong acakö tic nökënë.

Kwan ökönya ömïa abedo apwony kobedi ï caa ni atye aköbö ryëköna kï ngecna both jö nökënë.

Kwan ömïö dhanö ngec ëka mïö dhanö karë më tïmö ngö n'opore na könyö ën kï ï kom peki na papath na ën wok ïë.

Nywakö jami na thïthïnö na calö olyedi kelo two na calö two cïlïm pïën ka ïngadö cïngi cë ïrïbö remo kelo two cïlïm.

Kwan ölökërë kï kabedo ï kabedona ï mwaka n'opoth kï mana angec nï jö na pol dong tye ka kwan ëthïnö na pol tye gïnï ka kwan ëntö yam cön ca ni ëthïnö na pol ba kwanö gïnï. Anyira tye kobedi ökwanö gïnï ëka tye ka mëdërë gïnï löö gïnï thon ökö kï cukule na papath.

Ï mwaka n'opoth angec kwan ölökërë nï karikulam na de epwonyo k'ëthïnö ölökërë ökö, ba obedo kite na yam na cön ni. Inwongo nï karikulam na de epwonyo ï caa ni athïn myero ömakï ëka myero do ögam peny na tïmö na pïrë kʷnë kï ryëkö mërë pathï dök apwony ënë cöö kwecion.

Peki na mon nwongo gïnï ënë peki më nyodo kï gero kï both cwö, ëthïn anyira nwongo gïnï peki kï both cwö na buogï ï yodhi na papath ëka ekobo nï gïn ba opore gïnï më nwongo lïm më pacö.

Nywakö jami na thïnöthïnö calö olyedi rac ï yoo nï köbö two ka ngat na tye kï two na wok kï ï remo ka öngölö dhanö.

Kothi tuko n'ëthïnö marö kï botha kï pacö na mëwa obedo gwëö odilo, tuko arobe, tuko alele, tuko awïrawïra, tuko na pol.

Athïn na tye kï two lyetho römö nwongo köny oyotoyot kï both daktar, onyo kï both anyodo mërë nakun obedo gin n'ërömö mïö dhanö calö FIRST-AID pïöpïö, wëk ka dong nwongo köny nökënë nwongo lyetho mërë tye ka dök cen.

An ba agwökö cïlïngna ï Bang pïën ka nök an atero ï Bang caa mörö tye na ka an amïtö kwanyö na pëkö ödïa nwongo anwongo nï nëtwak pe ope pï manön ba ömïa agwökö cïlïngna ï Bang agwökö pacö.

An amarö akotokoto, akotokoto inwongo nyim eoto ëka ëcakö yübö kï rïngö n'öthwö.

Thama na an arömö mïö both anyodo nön ënë, akobo nïnë oter athïn ï kanica, oter both adit kanica eketh ï lëga, oter adit kanica pacö ërömö cibo athïn nön pïny cë ëtwak ködë.

Ngö n'ërömö tïmö ënë mïö ën thama më cïdhö ï öd yath.

Dhanö römö nwongo two awöna apïö nï ka ngat mörö na two two awöna apïö tye cë önywakö ködë gi önywakö ködë jami calö okopo caa mörö ï caa më madhö köngö marüa inwongo nywakö gïnï öcëkë acël two awöna römö köbërë ëka myero kothi jö nön ecibogï ökö path kür örïbërë gïnï.

Ngat ope kï pii ï kome tye k'anyuth më tar wang, thwö ka del dhök ëka kwör më kome, mogere amoga karë kï ducu, na nwongo nï örïö neko aneka jwijwi onyo karë kïbëc

Eyo an acïdhö ï lobo na path, acïdhö Kampala abedo na bër pïën anwongo jami na papath n'ope ï lobona, yodhi na bëcö, udi n'ëgërögï, anënö TV kï gin na pol na poro kï pawa n'ope ïë.

Cwö na do tii myero önën në ëgwökö komgï, obed gïnï na komgï mör, ï kite më lwök, ï kite më nwongo cem, kite më gwökërë naka thon kï ï math na papath na kelo görü ï komgï.

Ëcwö mïtö onwong yweo, ëcwö mïtö öcam cem na bëcö na mïö yot kom, pïën manu könyö ën më yaa ökö më dhero. Ëka më arïö mërë, öcïdh ï öd yath më nïang ngö na kelo dhero ï kome karë kï karë.

Ëyö, cukul më kabedowa mïö cwak both ëthïn anyira k'awope na röm aröma.

An amarö camö öranga acamö apëna, acamö kwon mogo kï kwon önywagï kï kwon kal gina an amarö camö gïnï rwök enononu manön cem na mïö jö gupu, cem na döngö kom jö ëka cem na gwökö jö kï ï two mökö na reco.

Kwan ömïa ngec, ëka ngec ömïö kite më tëla yot ï pacö na mëga pïën nwongo ngeo ryëkö ïkwanö buk na papath naka omii ingeo kit më tëla ï pacö na megi.

An ka pod aco acoa kodiko kï wang nïnö, acakö kï jwaö laka, alwökö wanga ëk obed na leng.

Oo lwak na mëga obedo gïnï okone, kï tyën lok nï, obedo okone pïën an atio ködgï amarögï, anwongo thama kanya acël ködgï, ebedo ködgï kanya acël, mïö naka cem enywoko kanya acël, adïnga nwongo ope ï akinawa ömïö okone na mëga tye gïnï.